Ny fomba fanaovana saosy vinaingitra am'salady de izao: maka <hesitation> vinaingitra roa sotro ianao de afangaronao am'menaka efatra sotro de asiana sira, de efa afangaro tsara.